ଅପନୋଂ ମୈଂନେ ଜିତେ ପ୍ରକାର ନୌଟ ରୋ ନାମୋ ଜନ ଚାନ ଦେ, ତହା ବହୁତ ତାନତୁ। ନୌଟ ଗୋଟେ ଇଂଗ୍ରେଜୀ ସବ୍ଦୋ ଅଟେ। ଯହା ଡ୍ରାଇଫ ରୂଟ୍ସ କୋ ବୁଝଏ। ଡ୍ରାଇଫ ରୂଟ୍ସ ଅମରୋ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ। କାଜୁ, ବାଦାମ, ଚୀନା ବାଦାମ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ।